මල් වර්ග නම් කළොත් <hesitation> සමන් පිච්ච රෝස අරලිය ඕලු නෙළුම් මානෙල් වතුසුද්ද සේපාලිකා නිල් කටරොළු සපත්තු මල් යකා මල් රත් මල් කානේෂන් ලිලී සූරියකාන්ත ඇන්තූරියම් ක්‍රිෂාන්ති වගේ <hesitation> මල් නම් කරන්න පුළුවන්.